I̱kie kuinchjáránia i̱tsie xi xi kju̱a̱ ngatsi, ngatsi jku̱ya xi kúsín tsíska míee̱ tsíská ngátsi sá ku̱nia ni̱xti xi ngátsine̱ xi titjún kuetsíyania ngátsi xi ku̱ni xi kísa̱ kjúátsiené. Sá ku̱nia xi ya̱nga tu̱se̱ne̱ xi ni̱xti xi kjúátsienée̱ nga̱ a̱ tjín a̱ tjin nítjinra̱ ku̱nia úngu íke úngu índi tsájmí xi tsískóo̱ ni̱xtine̱ sá ku̱nia bejñaniá xi xi kjúátsiené nga tjin xí ni̱tjinra̱ xi kanika̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱ a̱ sá ku̱ni xi indi íkie indi níxti líjchí ngatsine̱ askan a̱ndé ni̱xti xu̱ngú tsískáné, tsíska kóo̱ne̱ ngaa̱ a̱ kúéjñaniá sá ike sá ngusa indi kanika̱ba̱ kjiñánanée̱ ku̱ ngaa̱ síju ni̱xtine̱ xi kísa̱ nkjín nchara̱ne̱ askan sa se̱kjúán káfera̱ yaka kámindara̱ne̱ tsja̱tsi̱e̱ ndá kjúánne̱, bueno̱ ya̱a tsénnájín sá tu̱ ngusa kjiñána xí ñanée̱ ngaa̱, <noise> nískáñanee̱ bendaña íkie ndi kjandiera̱ bendáñá a̱ to̱n minchaa xí ñané, joo̱n bejñaá to̱nne̱ xi kui ni̱xtiba̱ne̱ sá kju̱a̱sienra̱ sá subá kanika̱ ku̱i̱ncha xí kine̱ ku̱a̱sin íke a̱ nískáa xí kju̱a̱ra̱ kanika̱nba̱ne̱ aa̱n Ku̱kjiñángá íngune̱ xi ya̱nga fea nítjinra̱ne̱ xi túntsjiané sá ku̱ni xi túntsjiba̱ne̱ tjín túntsji xi tsijien kásendánine̱ xi xi tsúntsji xi a̱ndé kíte̱ túntsji yájíannée̱ xi kui xi a̱nde ku̱a̱sín ku̱nisá plastiko̱ne̱ a̱ sá ku̱ni xi i̱bi̱ xi xi tsa̱janbí xi kuine̱ ngaa̱ xi ñú kjúatsieé ngaa̱ kjé fejín xi kui túntsjiba̱ne̱ xi túntsji plastiko̱ne̱ ngaa̱ subá túntsji yáninée̱ a̱ kúsín sénda xi túntsji yabáne̱ ngaa̱ tsénsá tu̱xki̱e̱a̱ tu̱xki̱e̱a̱ kúnímíra̱ tu̱ kújín kji tu̱ kújín kji xi ya íke sendánine̱ xi túntsjine̱ nga tjin íke sijien tjin kjiñáni búéno̱ tsijien tjinní yanée̱ xi yá taja i̱tsiene̱ sá ku̱nia kjiñáanée̱ xi ya̱ jtsíéba̱ne̱ a̱ sa ku̱ni xi kui yajtsíéba̱ mijnchijínia ngú xi xi tu̱ i̱tsiekjúán kixi̱kjine̱ tsensá majín sendáne̱ sa tsitin kji i̱tsie yá sá tsitin kjine̱ nguní ya xí kixi̱ne̱ mijnchjíannée̱ ngua̱ tu̱ nda ndásá kjuan kjine̱ yanée̱ xi sendáni túntsjine̱ kua̱ te̱ kúía̱ ni̱ ngatsijín mi̱e̱ maaráne̱ sá ku̱nia xi xi kjúátsienée̱ xi kúájcháji̱n xi ji̱nne̱ ngaa̱ A̱nde sá ku̱nia xi anne̱ ya̱nga ku̱a̱sin íke mamijíenna ngu túntsji dénine̱ betéanne̱ kiséjña kuia̱ ngaa̱ kjiñá mikien chíjchaná xi kjúátsienee̱ béndá túntsjine̱ tu̱yani xi kuetéan túntsji mijíenna ngu, bikatiea yaná bikatieane̱ xi kjóo̱a̱ne eso̱ ya̱ni bátsjíé chu̱ba̱ xi kine̱ a̱ndé bíéchu̱ba̱ra̱ne̱ kúkjúán ti yané kúkjúan minchatá ngaa̱ jyán xi ku̱ni xi indí tútsin túntsjiba̱ sunee̱ jóndsa̱ jó na̱jna ndsa̱aba fatáne̱ a kuisu xí chu̱ba̱ba̱ne̱ aa̱n xi batsjíé xi jku̱janee̱ jyan na̱jná ndsa̱a mínchatáne̱ ku̱a̱sin bátsjíechu̱ba̱ xi kui kioo̱ne̱ aa̱n kúnímíra̱ eso̱ xi bendába̱ne̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱n tsjádé tsi̱kakínra̱ ku̱e̱junra̱ si̱ku̱ne̱ te̱ku̱a̱ béndú fayára̱ ngu xin xi xku̱ján xi kju̱i̱e̱ kju̱a̱yara̱ xinba̱ kju̱a̱yara̱ne̱ a̱ngú batie xi tútsi xi xinba̱ne̱ te̱ku̱a̱ kui xana xíñánée̱ kábena túntsjiba̱ne̱ eso̱ a̱ tu xí ñásaa xí ñanée̱ sá kjiñána ngú xira̱ boteya̱ sá kjiña ngu tsu̱tsinnee̱ ku̱a̱kjanñané, bakjanñakóo̱ ya̱ ki betukátane̱ yanú ngu, mijnchijían ngú xi ndá kji xi yujúne̱ Tsjáde nítíjuannée̱ tiní ikee tinífatiejuan índí túntsjinané eso̱ xi kju̱i̱e̱ xi fie tsjádé nínindújuán níku̱ña kóo̱ne̱, tsjádé káníchunra̱anée̱. Aa̱n sá ku̱nia xi túntsji xi a̱ kui yabá kasendánine̱, xi kásendáni xi yajtsíéba̱ne̱ xi nítíeñanee̱ nga nítíéá túntsjiná askan kjinda xíkuine̱, ní tsjádé kjinda túntsjiba̱ne̱ ike kúnímíra̱ eso̱ a̱ tinískáñábane̱ kúnímíra̱ tjin nítjin xi mixúnra̱ji̱n xi ji̱nne̱ xi sá xi béndáji̱n ngu rueda̱ne̱ ya̱ seya túntsjiba̱ tú kukjíne̱ xi titjú ku̱a̱tsjie túntsjiba̱ne̱ eso̱ a̱ kui xi kátsichájaba̱ne̱ xi mixúnra̱ji̱n ikie siníera̱ túntsjira̱ne̱ jo̱on tjin níxtine̱ xi ní tsijien nchanira̱ túntsjine̱ xi ku̱a̱sin íkee machjenráne̱ xi ní kátsiyújú xku̱n ike xinra̱ne̱ a̱ sá ñá kábaku̱nanée̱ xi ku̱a̱kjuan túntsjinanée̱ te̱ kíngukjá kúetenaníñá ngaa̱ te̱ se̱ndáaníná íngu túntsjine̱ a̱ ku̱a̱sin íke nískóo̱ji̱n kjúátsie xíji̱nne̱ xi túntsjingá, aa̱n ku̱ tjían nítjinra̱ne̱ ni̱akine̱ ake sá xi búéno̱ xi nichjunba̱ne̱ tú chjí ni̱tjinjín tjiárne̱ sá ku̱ni xi kúátsjiene ngaa̱ Tjin xi ngua̱ xi ku̱nia xi nichjunba̱ne̱ a te̱ mindanaji̱n nichjun mindanaji̱nne̱ kámakítjajmieji̱n tu̱ ñáanú tiník'ienji̱n ni̱sie tiník'ienji̱n tiutsánganíéji̱n chájnu timutsánganíéji̱nne̱ sá jyán ñujún askan sá jyon yatu kámaña xí ni̱xtiñá titjámengíñá ya timij tiník'ien nísie tiníkienñá timitsánganíéá chájnu timutsánganíeñané tu̱ñaanú kámangíán ngaa̱ nichjun nichjun nchananée̱ tiník'iean nísiene̱ eso̱ sá kábeyana ngúne̱ ni̱ítu̱ indi nísie pijchi míxúnra̱anée̱ káník'ieán te̱ tibitjiajunkjúánña xí ki̱kjisaba̱ne̱, tifajian lí kaminchara̱a náxa̱ kaminchara̱á kua̱ nda mana xí ya̱a ni̱xtiñané ngaa ̱ yajusú kasakúnané jon aa̱n ku̱a̱sín kúanne̱ an xi kísa̱ ya̱a ni̱xti líjchíñá ku̱a̱sín ñáñane aa̱n xi kísa̱ ya̱a a̱nde timájchá timájcháñanée̱ a̱ndé, a̱ndé kíkje̱esin íkee a̱ndé kíkje̱e yaxkuan kísa ni̱xti xi kísa̱ jcha yaxkuánnée̱ ndé pelota̱ nískáañabáne̱ jon a̱ndé kjiñá ngu juego̱ xi xi ien kástiya̱ tsúra̱ mi̱e̱ fút bóo̱lne̱ joo̱n sa ku̱ni kioo̱ne̱ kiee a̱nde kje̱ésín nískáanée̱ a̱ sá sinna kjúáa̱ne̱ a̱ mitjási̱e̱nra̱anee̱ mananée̱ nískáñá ísa̱ní sá ndá nískáñanée̱ Matsi̱ya sá ku̱ni xi kúéjñaniñá ku̱ni úngu índi kjandiene̱ ngaa̱ a̱ batsjíé sí batjíé mi̱e̱ba̱ne̱ ya̱ bejñá ngune̱ xi tsúa̱ mi̱e̱ torneo̱ne̱ joo̱n xi kjúátsienée̱ béjñá mi̱e̱ sá xi xi kju̱a̱ra̱ xi sa ngu kja̱ndie xi titjúnba̱ káká káníkijiean xí ñanée̱ sá kabejñá mi̱e̱ sá ngaa̱ tjin xi minchá sa tendsu̱ne̱ ku̱ sá tenndsu̱jín kábejñáne̱ ni̱ítu̱ to̱nne̱ joo̱n, kúéjñaniá sa ngu mí ngu mí basien kukjí kábejñá mi̱e̱ne̱ xi to̱nne̱ a̱ kui níkijianné kui níkijian tjínítjinne̱ aa̱n ku̱ kjiñáanée̱ xi tsúará mi̱e̱ xi ien kástiya̱ne̱ xi báske̱ne̱ a̱ te̱ jo a̱te̱ ku̱a̱sín a̱ te̱ pelote̱ tsíska kóo̱ ni̱a̱ kine̱ tu̱a a̱ndé a̱nde ike kúnímíra̱ sá ku̱ni fút bóo̱lba̱ne̱ nga mitsjúnra̱a xí kuine̱ ndsu̱kuaá tísín xane ndsu̱kuaá títsískané joo̱n ntsúkua machjen kíóo̱ xi kuine̱ ngaa̱ a̱kee ku̱a̱sín tsískaa ku̱a̱sín nískáñanée̱ xi fut bóo̱l míra̱ne̱ nsu̱kua íke tísín xanée̱ kui xi títsúra̱ pelota̱ba̱ne̱ aa̱n kuia xí báske̱ba̱ne̱ a̱ndé ntsja mi̱e̱ tsískóo̱aní xi kuine̱ a̱nde kui xi ike nchatsítíe pelota̱ne̱ nchamoya a̱ndé kangakjíñáne̱ ngu cha̱nga̱ yanú timichoyaa bálonba̱ne̱ joo̱n, ku̱a̱sín a ke a̱ku̱a̱sín mí xi ku̱ní ku̱a̱sín tsíska míée̱ne̱ xi básque̱ba̱ne̱ te̱ ku̱a̱sín ísa̱ nga to̱nne̱ sejñaanée̱ xi kui xi Kúnímíra̱ xi ku̱a̱sin xí tsi̱e̱ báske̱ba̱ne̱ a̱ndé bejñá mi̱e̱ askan sa ngu ndi̱ja̱ xi ñú kjúátsienée̱ subá ndi̱ja̱ bíeni mi̱e̱ne̱ tu̱ yanúne̱ kui xi xi kúnímíra̱ kja̱ndie xi titjúnba̱ne̱ a̱ tu̱xa ngá ndi̱ja̱ ke bejña mi̱e̱ne̱ sa xi kja̱ndie xi mani jóba̱ne̱ a̱nde to̱n bejná mi̱e̱ne̱ ku̱ xi mani jyán a̱ kuini xí titjúnba̱ne̱ xi subá subá ndi̱ja̱ne̱ aa̱n sá ike kúnímíra̱ xi a̱nde kja̱ndie taxíanné sa ku̱nia xi a̱nde tinúkju̱a̱niá sá yanú a̱nde kja̱ndiea̱ xta̱ mixúra̱á sá ku̱ni mexico̱ ku̱ni ngatíjngu kua̱ a̱ndé kísa̱ jkú tsíska míée̱ xi ájannée̱ a̱ndé kui mi̱e̱ xi tsúa̱ a̱ndé ní tu̱ subá nga kui xará mi̱e̱ba̱ne̱ a̱ndé nchatsíska kíxi̱ askan a̱ndé ikee a̱ndé mara̱ tsíska míée̱ba̱ne̱ nga a̱sá nga̱ subá jan kjúenijan ngátsi xi kui juego̱ xi ku̱a̱timixúnra̱abane̱ xi tsi̱e̱ báske̱ba̱ne̱ xi tsi̱e̱ fút bóo̱lba̱ne̱ kjiñá ínguanee̱ xi bóli̱bóo̱l tsúra̱ mi̱e̱ne̱, a̱ matujín tsíska míée̱ xi kioo̱ne̱ tu̱a ngaa̱ suba kja̱ndie taxín kjuenine̱ subá ku̱a̱sín ku̱nisá tsja̱tsi̱e̱ tsú kju̱a̱ne̱ subá sé kámatsíjien a̱ndé ñú kjúátsiení i̱tsie kúátsijiene̱ tu̱skan ngaa̱ se̱ kúátsijienne̱ ngaa̱ xi kui xi i̱bi̱ xi kja̱ndiena xí taxíntaña xí ñá ngua̱ ku̱a̱jín kua̱ tjínjín xi ku̱a̱míba̱ne̱, tsénjín xi ku̱a̱míba̱ ngaa̱ subá se̱ní kámatsíjien ngátsi koo̱ne̱ Nga ike̱ ngua ní xi kjúatsieníne̱ ngaa̱ tu̱ kuisaní ku̱ni tíxaan na̱tine̱ ngatu̱, tu̱ indi níchjuní tu̱ indi kánika̱ní tu ike ndi íke kúnímíra̱, túntsjiní ku̱ nískáji̱n ni̱a kuine̱ nískáñá ngátsi xi ku̱ni xi tsúra̱ mi̱e̱ xi xangá, sá xi ku̱ni xi xasu míxúnra̱ji̱nba̱ne̱ ngua̱ míji̱án yá míji̱an timutsánganíéa xíngi̱a̱á timutsánganíéñá sá kukjí xi kuichjájin sá ji xi xajine̱, xi kuichjájin xi ngujannée̱ eso̱ a̱ndésu kúí kámufá xane̱ timiyua xíñabáne̱ a̱ subá ya míji̱n-aané ku̱a̱ra̱sín ku̱nia chu̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ ike tsúa̱ mi̱e̱ kúnine̱ ngaa̱ ku̱a̱sín kjíi̱ kjíján ngaña'a yá fíne̱ nchakjí'a yanée̱ a̱ kuisú a̱ ku̱a̱sín ni̱a xi xi ña nga tinískáñanée̱, te̱ chúkji̱i̱ chúkji̱ñáján, ngaña'a ya tímangíñá ngua̱ ya̱a mana yabáne̱ kua̱ xi majínra̱ yanée̱ ngua̱ a tsískájínne̱ tu̱ nchakutsijiensa xi kuine̱ a̱ kuisa xi indi júégo̱ xi jin xí kjúátsie xí i̱bi̱ne̱ xi ku̱a̱sín nískañanée̱. Sá ku̱nia nde̱kjúanne̱ ngaa̱ kísa̱ ku̱a̱ra̱sín ku̱nisa kísa̱ ñú kámaasienra̱ mi̱e̱ kísa̱, kísa̱ kje̱ésín chún xinde̱ne̱ ngaa̱ ku̱a̱jínsín ku̱ni kjúátsiené a̱ndé, a̱ndé kísa̱ kuia̱ xi ku̱e̱tsu̱a̱ iennée̱ ngaa̱ kísa̱ kámaasienra̱ mi̱e̱ xinde̱ne̱ kíkje̱e Kíkje̱e tsajmí kíkje̱e nchátsikatsíjienne̱ sá ku̱nia xi kju̱a̱ra̱ xi nde̱ne̱ ngaa̱ xi kjúátsieé ngaa̱ tu̱ kuinisu xí xi balónba̱ne̱ xi tsískóo̱ mi̱e̱ne̱ yanú taxínne̱ ngaa̱ tu̱ tja̱ba̱ra̱ ndi̱ja̱ní kásendánisuníne̱ tsensá ku̱i̱xúnjínña xi ku̱ni xinde̱ nga askan kaxín xi jta̱ xi minchará mi̱e̱ba̱ne̱ a̱nde íte̱ tu̱jta̱ tu̱ ku̱a̱jínsínnée̱ a̱ndé tjira xi tíkutíjinne̱ a̱nda a̱nde, a̱ndé gás tsúra̱ mi̱e̱ xi ien kástiya̱ne̱ joo̱n ndáa̱ xi kjúátsieneé ngaa̱ ku̱a̱ísin chúnne̱, aa̱n ku̱ xinde̱anée̱ xi ni̱xtine̱ ngaa̱ nkjín tsajmí xi kjúán xi ma kátsikátsjíjien mi̱e̱ kjiñá ngu xi nde̱kjúánbi̱ xi ñu xi ñu nchámachjenrá ngátsi mi̱e̱ne̱ tu̱ xi askan mi̱e̱jchá, ni̱xti xu̱ngú, i̱ke askan ni̱xti líjchí, ísa̱ kjúánni míée̱ xi tjinrá i̱tsie to̱nne̱ askan sá ni̱xti xi ñu kjíndíxú kjúán ísa kúéjñania xi jó jyán nurá, ñujún nurá kamatsíjien ngu ngu tsajmí kuira̱ xi ndi íke xi a̱ndé ienkástiya̱ te̱ aparato̱ tsúa̱ mi̱e̱ xi seluláa̱r tsúa̱ mi̱e̱ne̱ sa ku̱ni xi kui kioo̱ne̱ ngaa̱ kjiña kixi̱ ngaa̱ tsénsa timitsangoo̱jínñá tsénsá tichúkji̱ngoo̱jínña xí kui koo̱ne̱ Nga nguni kjandie kábétsu̱ndu ni̱xti kábétsu̱ndu tu̱ ngatsiní ku̱a̱sín káma xinde̱ne̱ kíte̱ tsénjín sá ku̱i̱xúnñá nga june̱ xi xi kúní míra̱ xi majínne̱ kjín mi̱e̱ne̱ xi ku̱a̱sín ñú bétsu̱níé indi tsájmíba̱ xinde̱ne̱ ngaa̱ a̱ndé ya̱ a̱ ya ngátsi xi xi nchatsískóo̱ne̱, kíte̱ tsénjínne̱ sá ya nchámutsángaá sá ni̱sie nchamutsánganíé sá kanika̱ nchatsíská sá ikee tu̱ntsji nchatsítíé majín, a̱ndéni kúí tsajmíba̱ne̱ aparatu̱ba̱ne̱ ya̱ ya ngátsine̱ tu̱, tu ntsjani nchátsítíé xi kuine̱ nchakutsijienra̱ne̱, nchatsískóo̱ xi a̱kjúánba̱ne̱ ku nga a̱nde kísa̱ kje̱echún de̱kjúánbi̱ xinde̱ne̱, kísa̱ kje̱echún tsén ku̱a̱jínsín ku̱nia kju̱a̱tsieé a̱ndé kísa̱ tu̱ kuixi kjúán xi ma tsajmíba̱ nchatsískóo̱ne̱ ngátsi mi̱e̱ne̱ ni̱a xi jchá ni̱a xi ni̱xti xu̱ngú tu̱ kuenda̱a subá kui nchatsískóo̱ne̱ ndáa̱ ngaa̱ ku̱a̱jínsín tjin ngá tu̱se̱ne̱, aa̱n a̱meninee̱ xi féchu̱ña xí kja̱ndiera̱ chju̱ta̱ ngané xi taxínne̱ xi ku̱a̱sín xi ien kástiya̱ ngaa̱ mexico̱ mixúnra̱ané, a̱ kjín kja̱ndie xi a̱ndé ñú kámañunée̱ a̱ tjín ngátsi koo̱ne̱ a̱ndé kje̱esin chúnjá xi kjúechu̱ñá a̱ndé subá kui tsajmíba̱ a̱ndé yanú ngu si tíbétjune̱ íte̱ ku̱a̱ísín ku̱nia tsa̱janbíne̱ ngaa̱ <noise> xi si tíbetju mixúnra̱anee̱ ngaa̱ kjúéchu̱ña nchakjíén mi̱e̱ nchakjíén sá xi ku̱ni xi ku̱ni úngu kjándie nchabatsjíe mi̱e̱ a̱ ya̱ nchatsíska xí kju̱a̱ra̱ xi pelota̱ba̱ xi ngátsine̱ <noise> aa̱n askan tjin yákane̱ xi xi tsa̱janbíne̱ xi kjúátsieé bátsjíé mi̱e̱ yaka xi tsúra̱ mi̱e̱ne̱ nga i̱ke kúéjñania sá ku̱ni ngu sinée̱ tibetju sá tsi̱e̱ ngu santu̱ nchabetjune̱ ku̱ sa ya̱nga betju si xí tsi̱e̱ ni̱ngu̱ nde̱tsi̱nján ike batsjíé mi̱e̱ xi chi̱nga̱ xíníe tsúra̱ mi̱e̱ne̱ kúsín sík, kúsin xí chi̱nga̱ xíniebáne̱ ndi chínga̱ ngua̱ chi̱nga̱ xi kúejñaán ni̱ítu̱ jyán sará tjin-árne̱ nga a̱ jku mánga chi̱nga̱ xi ku̱a̱kjúán sabáne̱ kátsítíjun mi̱e̱ ike kátsinandará mi̱e̱ beladora̱ xi tsi̱tíjun nga̱stu̱n chi̱nga̱ba̱ne̱. kátsítíjun ngátsi yajura̱ kábejñá nindú nindú eso̱ te̱ku̱a̱ ya̱ kánúkju̱a̱ra̱ ngátsi ni̱xti askan mi̱e̱ jchangá fasienra̱ne̱, xi tsitújndu mi̱e̱ chi̱nga̱ba̱ne̱, nchamutsánganíé chi̱nga̱, ngu yánú xi sa̱ngúntsja chi̱nga̱ ni̱sí kuichjájin <noise> chi̱nga̱ba̱ne̱ nga nindúne̱ kijnajín ndúba̱ané a̱chu̱ nga káfiení kámasin kámamijíénra̱ mi̱e̱ nga katsu a ku̱a̱níkjúánni ngátsjine̱ káfie kju̱a̱ iki káfiekju̱a̱ xíníe káfie kju̱a̱ beladora̱ne̱ ngátsi yajura̱ káfiekju̱a̱ne̱ A̱ eso̱ timatsjiejún xi chi̱nga̱ba̱ne̱ a̱ xi ndá ni̱tjinra̱ne̱ kuikjúán káká ya̱ a̱ndé kámatsjie chi̱nga̱ba̱ne̱ ngu a̱chu̱ bejtaa̱ra̱ ndi chínga̱ba̱ ni̱a kuine̱ ya̱ sakuntsjá mi̱e̱ ni̱síkui, káníkijiean báne̱ kátsikíjien xi ku̱a̱sin íkie kátsubá chi̱nga̱ba̱ne̱ aa̱n sá ku̱ni ya̱nga batsjíé mi̱e̱ ni̱a xi si mík'ieanné xi si mík'ienba̱ne̱ bejña mi̱e̱ ngu ya xí tsúra̱mi̱e̱ yá xíníé aa̱n xi yá xíniebáne̱ ya̱nga ike sá kí tjíón kí kan ni̱tjin kjiñá sakn ni̱sí kíngu sa chájane̱ kí jó sa chája tsijien bíkjaní mi̱e̱ yabáne̱ káfi mi̱e̱ nindujá kábíkja míée̱ i̱ke ngu ya xí kixi̱ xi tjinrá ni̱ítu̱, kúejñaniá sá matu kútjín ni̱ítu̱ ka'ónsa metro̱ tjinrá yabáne̱ eso̱ xi kjo̱óo̱ mi̱e̱ yabáne̱ ku̱e̱junra̱ si̱ku̱ ku̱e̱jña xíba̱ne̱ a tu̱a kixi̱ kjine̱ eso̱ xi kju̱e̱chú ni̱tjinne̱ nga a̱ndé tiña ku̱a̱chjennée̱, a̱ndé kjúán kámangi nga̱ju̱ra̱ kámangi yanú kju̱a̱ní yánú ike tsi̱kasendújú yabáne̱ tu̱a ya̱nga te̱kje tsikásendújúnine̱ a̱ke te̱ ku̱a̱sín tsinándará mi̱e̱ e̱kee xi beladora̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱, tsinándará mi̱e̱ne̱ tsikátíjin i̱tsie xíníé xi tsi̱tíjun ku̱ sámé tu̱ chji ni̱ xíníejínne̱ tu̱ kuendá xi ku̱e̱ndú tsi̱tíjun ngátsi yabá tsi̱tíjun eso̱ Eso̱ kámanindúba̱ne̱ a̱ngú ya̱ní xi jku̱ yabájannée̱ fantjíra̱ ngu yanée̱ fantjí kjúra̱ne̱ <noise> ngune̱ yanú kuejñandusún chju̱ta̱ne̱ xi tsi̱kijien tsajmíba̱ne̱ íngune̱ xi yanú mincha minchá chanée̱ tsjádé kabie chíchi̱ra̱ xinne̱ a̱ ya̱ minchabángita ngátsi tsajmíra̱, xi kjúán xi ma, sa indi traste̱ sá ngu tu̱ minú i askan sa ku̱e̱ndu ítsie tón ku̱e̱ndú káyá ngu bolsa̱ne̱ ku̱a̱tébangine̱ eso̱ a̱ ya̱ matsjatára̱ mi̱e̱ ni̱akuine̱ nga to̱n kji to̱n kábejñá mi̱e̱ne̱ eso̱ xi ku̱e̱jña mi̱e̱ ya xíniebane̱, ku̱a̱sénijínne̱ a̱ ya̱ní tsjáde ku̱i̱nchángira̱ nindie ku̱i̱nchánjira̱ne̱ te̱ku̱a̱ ku̱i̱jin mi̱e̱ba̱ne̱ nchamijin mi̱e̱ba̱ne̱ ku̱a̱ni̱tjin tu̱kuenda̱a nchakjantába̱ne̱ ngua̱ nga kámanindúne̱, askan jyánñujún kábetsu̱nji enengiján ku̱a̱sin nchábanijín xínkjín nchatsikíjinta xíkjinée̱ a̱chu̱ nga tsikíjienra̱ne̱ a̱ xi tsikíjienra̱ koo̱ne̱ ngua̱ ngaa̱ a̱ kui xi ngaa̱ sá ku̱ni tjinnée̱ ngaa̱ kábetsu̱ta yá xíniebá ngaa̱ nchatsískóo̱ne̱ nchamijinjunne̱, kátsixáa̱ yajura̱ ngátsi a̱ xi tuníji̱e̱n ngátsi tsajmí xi ku̱a̱sín íkie nchabangitara̱ kangaanée̱ kukjí xi kátsikíjien nga kámijin xku̱njankjínne̱ A̱ ya̱ tsíjóyatra̱ xínkjinné a̱ xi to̱onba̱ a béndunee̱ xi ku̱a̱sín kájienra̱ba̱ne̱ tu̱a xi ngátsi tsajmí xi yakabáne̱ te̱ ya̱ tsixkúáa̱nira̱ xínkjiné, ku̱ xi betujien ngaa̱ kájienra̱ kásín eso̱ ya̱ní ku̱a̱tsiera̱ xán ku̱a̱tsiera̱ xínkjín nchabi nchasín ngua̱ nga tsja tjinrane̱ ku̱ ku̱a̱sín ngua̱ ngaa̱ si tíbetjune̱, si tíbétjune̱ ku̱a̱sin íke kúnímíra̱ te̱ ku̱a̱sín te̱ setsjara̱ mi̱e̱ ni̱a kine̱ xi tu̱ nchabejkúanné jon, xi tu̱ nchabéjkún aa̱n kua̱ xi kju̱i̱ ku̱a̱anbáne̱ ngaa̱ taxín xi kámijin yá xíníé eso̱ sá xi ku̱a̱nchajúnnine̱ a̱ndé ndi̱ja̱ ku̱e̱tsúkja míée̱ne̱ te̱ kuini ndi̱ja̱ xi ndi̱ja̱ tsa̱jánnée̱ tsensá ndi̱ja̱ kjinjín fene̱, ndi̱ja̱ tsa̱ján te̱kuini mi̱e̱ kábendá ncha kábéndá kábíkjá yá kábíkjá, kábechjákjandé ngañandéne̱ nga si tíbétjune̱, ngátsi kioo̱ne̱ káminchádáne̱ eso̱ xi kju̱e̱chú, kju̱e̱chúu̱ mie̱ ndi̱ja̱ra̱ ku̱ sáme askan ni̱ tu̱ chjí mi̱e̱jínne̱ ki xará mi̱e̱ xi mayú tsúra̱ mi̱e̱ne̱ xi xa nchásin íke xi ien kástiya̱ne̱ polisia̱ míne̱, kui xi mayúba̱ne̱ kábetenra̱ chju̱ta̱ xájanné nga kábíkja ndíja̱ra̱ mi̱e̱ kábíkja xi kju̱e̱é sá jó jyán ndi̱ja̱ síjuná, kju̱e̱é ni̱ ku̱e̱tsu̱jín ndi̱ja̱ tífioa̱ ni̱ ku̱e̱tsu̱jín tu̱ xi kju̱a̱tie káfíóo̱ ndi̱ja̱ba̱ Nga ya̱ní ngaa̱ tachutsíjienra̱a xí ñanée̱ xi jcha̱ñá tsen ndi̱ja̱nájín kua̱ a̱ tu̱ mangín kixi̱anée̱ yanú nchabétsu̱kja míée̱janée̱ xi kjúéchu̱a ngua̱ ya̱ síju ndi̱ja̱ne̱, nchabatsjíesi míée̱ nchabétsu̱kja ndíja̱ nchabétsu̱kjá kua̱, a̱ ndá mane̱ ndá ma a̱ subá kui kioo̱ tjinnée̱ xi i̱bi̱ kja̱ndie xi i̱bi̱ kjandiena̱ji̱nbi̱ne̱ ndáa̱ xi ku̱ni mixúanné xi kja̱ndie taxínján nga a̱ndé kje chúnne̱ xi ngu si tíbetjune̱ a̱nde a̱ndé íkje̱ésin chún xi kja̱ndie taxín nga kuira̱ nga a̱ndé íkje̱ míée̱ne̱ a̱ndé kuini xí tsúra̱ mi̱e̱ feri̱a̱ xi tsúra̱ mie̱ ngátsi kioo̱ne̱ a̱ndé tsjien nchani niya yánú tinískáñá ngátsi xi tsúra̱ mi̱e̱ i̱kee, xi tsúra̱ mi̱e̱ biyáa̱r xi tsúra̱ mi̱e̱ ngátsi kioo̱ne̱ nkjín nkjín juego̱ tjin xí a̱ndé taxínján a̱ndé íkje̱ésinnée̱ kíte̱ ku̱a̱jínsín ku̱nia chun xi tsa̱janbíne̱ ngaa̱ kje̱ésin bétjua si xí ibi̱ne̱, kje̱ésin yánia xí i̱bi̱ kje̱esín ngua ndá betju sí, nchatsingá nchamane̱ a̱ ku̱a̱sín tjín ngátsi xi mixúan xí ku̱nia nískáñá ngátsi kioo̱ nga te̱ ku̱a̱sín tsúyanira̱ne̱ xi ku̱ni yá xabáne̱ nga ku̱a̱sín ku̱nisá nchatsíska míée̱ba̱ne̱ ndá nchamara̱ nchabéjñu nchakjindayá nchasín, a̱ te̱ ku̱a̱síngá ya̱a tsískóo̱ ndi̱ja̱ne̱ ngaa̱ nchabétsu̱ kjá nchasíku̱ a̱ ku̱a̱sasin xí i̱bi̱ne̱.